Þorleifur Örn Arnarson var í vor ráðinn yfirmaður

hinu víðfræga leikhúsi í Berlín fyrsta verkefni hans í þeirri stöðu er ný leikgerð á Ódysseifskviðu eftir þá Mikael Torfason þar sem systir Þorleifs Sólveig er meðal leikenda verkið

í kvöld en Felix Bergsson leit við á æfingu við erum búin að gefa okkur svo mikinn móralskan afslátt í stóru myndinni í

eða leikhús fólksins eitt vinsælasta leikhús tuttugustu aldar stofnað hér í miðborg Berlínar árið nítján hundruð

og fjórtán Þjóðverjar taka sitt leikhús mjög alvarlega hefur verið miðpunktur hræringa í þessu síkvika samfélagi allt frá stofnun enda allt í senn framúrstefnulegt skemmtilegt og ákaflega pólitískt þetta hefur í rauninni í Þýskalandi og undanfarin segjum kannski þrjátíu ár eftir að múrinn fellur mjög pólitískt þegar sem var hér leikhússtjóri í tuttugu og átta ár held ég þegar hann tekur

við þá voru miklir umbrotatímar í Þýskalandi rétt eftir að múrinn fellur og hann skapar í rauninni algjörlega nýtt leikhús og það sem

mjög margir í dag myndu flokka sem sko þýska leikhúsið þá eru mjög margir að vitna í það leikhús sem

alltaf pólitískt alltaf beitt alltaf framúrstefnulegt

sprengja múra og ég bjó nú hér í Þýskalandi eða Berlín í tíu ár lærði hér og var fastur gestur hér í þessu húsi

hér hef ég upplifað mörg af

merkilegustu og stærstu þar sem ég hef setið úti í sal og hugsað bíddu má þetta bara er þetta hægt já ókei vá það er náttúrulega stórkostlegt og nú er

á leiðinni á svið en þetta er eitt af höfuðverkum grískra fornbókmennta skrifað af Hómer á áttundu öld fyrir Krist hér er sögð sagan af

Trójustríði og er svo önnur tíu ár að reyna að komast aftur heim til sín við erum að segja sögu af heimkomu hermanns eða konungs og hershöfðingja Ódysseifs og erum svona að spegla það við samtímann að einhverju leyti við vissum að okkur langaði að taka inn bæði Íslendingar og Þjóðverjar hafa tekið þátt í og og svipar um margt til Trójustríðsins það er farið inn í land til að ná í svonefndan hryðjuverkamann og allar þjóðir heimsins sameinast til að murka lífið úr einni þjóð og sitja í raun uppi með móralskar afleiðingar þannig að þarna sáum við ákveðna nálgun sem myndi opna inn í stórar spurningar um stríð stórar spurningar um mannlega náttúru en líka að endurspegla hugmyndir Hómers inn í nútímann kannski ekki eða sögunni nákvæmlega eins og það er í

ein sterkasta sögnin er

hvað stríð gerir úr fólki við og þannig er það líka í

hann er í tíu ár í stríði sem hann veit ekkert af hverju hann er að berjast í eins og

iðulega er held ég og svo er hann í tíu ár á leiðinni til baka og eini maðurinn sem er til frásagnar um hvað gerðist öll þessi tíu ár á leiðinni til baka er hann við látum að mörgu leyti karaktera sveiflast um í tíma eins og sem hann vill ekki fara í með því að rökstyðja að rétt eins og enginn gat séð

ellefu fyrir þótt að menn skildu að flugvélar gæti

flogið inn í byggingar þá datt hann þurfi mann eins og Ódysseif sem seinna seinna veldur falli Tróju með hugmyndinni um hestinn það er hugmynd sem endar stríðið við

Tróju ekki vopn þar fórum við líka að skoða þær hugmyndir sem komu upp í kringum Íraksstríðið sem er hluti af sama

er alltaf að reyna að búa til nýja ástæðu til að fara í stríð og og þegar þetta er orðinn grundvöllur sérstaklega

og þegar Evrópa eins og í Afganistan fer með án þess að spyrja spurninga þá við komin á ofboðslega hála braut við höfum í okkar skriftum blandað einhverju leyti minni sögu

við persónulega þar sem ég á bróður sem barðist í Afganistan fór nokkra túra þangað að berjast og átti langa heimkomu þar sem hann

það er löng leiðin heim fyrir við segjum þá sögu líka söguna hversu stríðið er tilgangslaust fyrir þá sem búa í landinu þar sem stríðið er þá sem berjast í stríðinu og þau sem bíða heima eftir að hermennirnir komi heim og hvernig er þá tilfinningin að vera komin hér inn í þetta hús þegar þetta kom til og mér var boðinn hér samningur þá varð ég eiginlega strax

að reyna að hætta að hugsa um

stórkostlega hús sem hefur haft svona mikil áhrif á mig og í raunini alla leikhússlistamenn í Þýskalandi og reyna bara að einbeita mér að þeirri

lengi vel og finn alveg enn þá núna þegar ég steig á þetta svið í fyrsta skipti en svo verður maður aðeins að láta það til hliðar og einbeita sér

og samstarfið við Sólveigu systur þína þetta er ekki í fyrsta

sem þið vinnið saman nei þetta er sjöunda sýningin okkar ef ég man rétt

bæði heima á Íslandi og hér

eiginlega frá byrjun ljóst þegar

að stilla saman hóp og ég var að

það fólk sem ég hafði unnið með í mismunandi

strax á þeim lista en skemmtilegt er að Sólveig hún er mjög þekkt leikkona í Þýskalandi þannig að

þetta var ekki ákvörðun sem ég tók allur einn þannig að þegar ég lagði nafnið hennar verkið að koma saman hvernig er tilfinningin ég er ekki enn þá búinn að sjá verkið sko ég ég var að breyta um það bil öllu í fjögurra tíma sýningu á fjögurra tíma æfingu þannig að ég veit meira að segja

í kvöld verður ekki gott því að fyrsta rennsli með öllu er aldrei gott ekki hafandi séð þetta eins og ég vil sjá þetta og þá verður maður bara að treysta að að það sem lagt var í skili sér heim